<noise> bta be de, nyaa bii ɓéŧi bgíw, unɓéŧi ɓéŧni bbaso ndi btoo mo han ŧiɓi mo. Mma raati fiiñe, bbas títa a wédi ma unyaa bi bembe, giriijina ma nyaanti bembe a bi ma. Be ga a bów, <noise> te bjasi ma unjasbi bembe fana jandi bintoo mo, han bindúfti mo, we gí gyaaŧi gber. Hinooni hú ma hi mada ɓéŧi bta biindi ma, halla unɓéŧ bta biindi ma? Unbagi yaa, gigudi aa ttinana nsúm, gi tinana boonj, ta ma ubiiŧani a suubi wiindi ma, a wentele wiindi ma unan yaa: Ungaanda bi, te uhúri bta bommu mmabi nnúmti haala. Ndu uhabu mo, ugaandab mo, flúŧi hú maa tti gaadi haala, uu tti gaadi mo haala ayet wiindi ma aa ggaaj. Bbaso utin gaadi wi ma unɓaste, uyaaŧaŧ, ndi haalaa ggaaj uu ttin mada ɓaasa uu ttin mada yaaŧa. Iyoo, bta bo nwun hal gudi fana, mmabi, mmabi ngiisi bâan. A wina ta ma, a wi ma wi biñaŋ mbúŋ ngiislite, a wina ta ma win wuna gibibla, wina ta ma wi madana megesi megesini, nesba ɓaali wiindi ma, hódi wiindi ma. Mee ge gdaatu ge gí gina ayet, wi ma húri yaa wi janga antimbi, ta gí bii ɓéŧa, bii ggi bii baaya, hali mbatti hali mbagi bwoot <noise>